Bueno, mbáa xkú tsí naxúwu̱nꞌ me̱ndaꞌkho naꞌne khaa juun a̱-a̱doo tsí maxaa. E̱e̱n, mbá rí ste̱e̱, e̱e̱n phú naꞌkhui̱i̱ kha xkawe̱ꞌ rá, mbá rí phú nagegoo ná nakhui̱i̱ jmíí, aveces jndoo nagigáán ꞌnii̱, e̱e̱n o si, mí phú xakwi̱i̱ꞌ, e̱ste̱e̱, rí ma̱thiyáa̱. Porque xóo géꞌdoo̱ tsíga, tsíga, tsíga tima tsu̱du̱u̱, mí e̱ste̱e̱ e̱e̱n phú ndóo yáa rí nda̱yo̱o̱ khúún, xóo waba naax o mbáa más bien, phú naxúwu̱nꞌ iꞌnii̱. Porque e̱ste̱e̱ mbá miꞌtsú nikhui̱ꞌ míí phú nitsekhée̱ ñawúnꞌ, nii niꞌnii̱ e̱ste̱e̱ jndoo ndóo rí natsekhée̱ jndo xó skuni nawanúu̱ ꞌnii̱, porque e̱ste̱e̱ tsiánguá dí ñajuun rí veneno nandáꞌwo̱o̱ꞌ rá, pero e̱ste̱e̱ phú xkawe̱ꞌ na̱ꞌkhui̱i̱ mí aparte wabaa, waba phú naxúwu̱u̱n a̱kui̱nꞌ ꞌnii̱ rá, rí nda̱yo̱o̱ mangaa.